מ'קען עסן מער רייז <hesitation> ווייט רייז אדער בראון רייז <hesitation> קען לייגן און די זופ <hesitation> גערשטן און עסן מער לאקשן אפשר